Naján iho viko ñuxua ndava nachinguo, comida ndachi no ndavai kuenta comida kuenta naka comida kii amarillito, nde pollo nai xhichi ndungu jan yee nanga yungu iñe iye'e, nayungu yendujan ni ka'a comida iin iin niunka ndavaña yuu kayuxu ya'a ona'a ndavaiti, on poxo ndavai uu nduño'o tunaiye naina jan iho iko vee ñua ho iho viko kuenta, nada ka'a viko iho cuenta viko ndavaña yuu kuendo comida ján va'í pero nduni comiján ndavai ndayii atunan nda comida chí joni kaiin ndavai atuna nadavai.